Esiki kui sa arvat, et miski om perfektne, sis om sääl alati kasvai üts väikene lüli, kiä arvas tõistmuudu. Ja kunagi ei saa ollaq niimoodu, et miljoniq inemiseq mõtlõsõq täpselt sammamuudu.